Tsy afaka hamaly aho hoe eny na tsia, fa ny hitondrako azy fotsiny hoe, ny mpikirakira zavamaniry, ny mpankafy zavamaniry dia miteny fa ireo zavamaniriny ireo an, mahare rehefa tenenina. Rehefa resahia izany izy dia mihaino. Dia ny hitondrako azy dia hoe raha afaka mihaino izy dia mety hoe mahare maharary koa izy raha tapahana ohatra. Misy zavamaniry izao tsy tsy mitohy tsy manohy ny fiainany intsony maty izy raha hoe tapatapahana dia mety azo atao hoe mahare maharary ihany izy raha izay zavatra izay.